أحب الأطعمة المالحة أكثر، أستمتع بالطعام التقليدي مثل الشوربة والأطباق المشوية، الأطعمة المالحة تعطي طعم قوي وخصوصًا مع الأرز واللحم، بس ما أرفض الحلوى بين فترة و فترة، لكن المالحة تفظل هي المفظلة عندي.